Ite <noise> eme sapu kotoran ite harus pake sapu. Eme manga kotoran sot misal ne tai lawo, tai acu sot toe ngance pake sapu ite harus bersi pake wae lite, eme toe ngance kole pake sapu landing ga eme poli pake sapu tong tai situ ite gah langsung cuci lite sapu hitu, rantang lawer one sapu hitu. Kong eme pake kole lite sapu hitu gah toe manga lawer ne. Eme manga kole kotoran iwo'd ga ite langsung siram ket pake wae, pake wae pake rinso, pande bersi keta. Ite kole eme nggo sapu weang weang haju ite ngance pake sapu hot one mai hiuk, hiuk one mai lidi, one mai lidi haju raping ngasang. Hitu di'a keta eme sapu weang haju, hitu ngance lako taong eme nggo lite sapu, toe ma perlu nggo kole lite pili ca ca. Ite eme poli sapu weang situ. Ite ngance langsung tapa ket ko langsung na'a one mai karung langsung boak poli hitu. Manga kole sapu ijuk, sapu ijuk hitu hitu ngance lite sapu weang hot eta lobo mbaru eta bubung. Ite eme pake sapu hitu harus lewe lewe ke haju'n eme ai eme te ma langkas ite <noise> itu tara nggo bo ga pande lewe lewe ked haju'n ne kong ngance sapu taung saki sot eta bubung bubung mbaru.